عندي عدد من أبناء عمومتي، وأبناء خالي لكن عادة نشوف بعض في المناسبات العائلية الكبيرة مثل: الأعياد والأعراس ،نحب نتجمع ،ونتبادل الأخبار والسواليف، ونتذكر الذكريات، علاقتنا قوية مرة، وبالفعل تكون الأوقات معهم ممتعة رغم المشغوليات.